اشرح كيفية تعليق لوحة على الحائط. حدّد المكان المناسب لتعليق اللوحة وقيس المسافة زين حط علامة بالقلم الرصاص في المكان اللي راح تعلق فيه اللوحة ثبّت المسمار أو البرغي في الحيط بالأدوات المناسبة، سواء بالدريل أو بالشاكوش بعد التثبيت، علق اللوحة وتأكد إنها متوازنة ومستقيمة عدل